Pa hazel una pizza saluabli aí que gastal massa integral, echá-li condumiu güenu comu una salsa tomati natural, que tolas verduras seyan frescas, proteínas magras comu'l pollu o'l tofu, i quesu que no tenga muncha pringui.